Kite nak idop dengan teknologi sebenoe harus dengan teknologi karne kite idop kak dak pacak dak dengan teknologi, contoh e zaman bilek kak, zaman zaman zaman la lame nian, zaman purba la ibarat e men nyebot e tu e, karne teknologi di zaman purba itu kan ade yang name e kapak, kapak tu kan pertamo e dak langsong naek besi ye kan nai batu u day, nah cuman dengan bekembang e teknologi tula wang nemu kek yang name e besi, jadi la kapak besi, pertamo e kan teknologi yang name e kapak e tu dai batu dulu, dai tulang dulu, dai kayu dulu, setelah kite idop sebagai manusie, manusie tu dak pacak idop dak tanpa teknologi, dak pakai teknologi, karne teknologi kak penteng nian untok toboh, ontok toboh idop dai teknologi yang kecik- kecik karne sebelom bekembang model ikak, teknologi la majo- majo nian wang la pacak terbang ke bulan ke mars itu, la pacak nyelam ke dalam laot, sebelom itu kan ado tekno teknologi yang maju, nah kite idop kak pasti dengan teknologi dak pacak nian idop dak dengan teknologi. Ibarat e ada wang yang ngomong, kite wong jaman dulu dak idop dak pakai hp, itu name e bukan dak be teknologi tapi dak dengan hp elektronik, elektronik juge temasok deng di dalam <noise> teknologi, teknologi yang canggih, teknologi bilek kan ade wong mbuat tanah dapo, tanah dapo kan idop pacak jadi kompor tu kan karne dai tanah dapo day manusia belajar mak mane care e mbuat he tu jadi praktis, jadi kompor, jadi itula teknologi awal e tu tanah dapo, tula pacak jadi kompor, model itu pulek dengan kit manusie me kak ahai la pacak terbang contoh e dengan kapal terbang pesawat, helikopter kan ye awal- awal e bilek kak wang be be bidok di dalam ayo, di sungai ni di ayo tula mekak ahai wong la ade motor, la ade mobel teknologi e, teknologi wong bilek kak makek bidok dengan penganyo e m meka ahai teknologi kan ini teknologi kak la ade motor la ade ini e sepor kan, tu la manusie kak dak pacak idop dak dengan teknologi.